<hesitation> inze kivala cha nyara kuyanza kusafira yaani nembere ne- nembere da mengondo ndenyekana safira ndazia america mbore ndazia chigara mbore america, mbula zigazi ziveya kurywinge, ndatula hinu nzia kogenda lakini ndakava inzira kule nyaraka kora ngave yo igasi, chigara ndoriku avandu kadha vazive engereka ola umundu yari mno kele umwigizi, lakini ya riwayazia angereka akarayo kuginga avandu mdoga taxic xaxamundugu akoriyo imwiga kadha yakazaz mno ndoli harambi ivindu vikalivikali yakwombaka zinyumba zia avandu kumenyamu chigara nikivala kilahi chunyara kuzia wiyumbakirimu ukaremu amangondo na utuleyo na amaendeleo amanene nikivala chapanuka kuvi nivindu ivinge sisuviva kara nuzia nuwikarayo suragaruka yenu oveza suwari dave uraturayo wapanuka uvwongo wavugulayo uvujuze uvwingi vindu luganologano vikoreka uweneyo uraturaku navyo weneyo ugarukeze yeno ukorere ivindu vyenevyo yenu na virakokonya kumaisha gogo na kufamili yoyo uligiza paka nz vana ivindu vyololi wenayo kari niva nukuvacnnect vadukeyo unyara kutumikira inzira eyo uvadukizeyo vatureyo na amatunda.